भालू ऐसा जानवर है जो शीतकाल में सुप्त अवस्था में रहता है। इस प्रक्रिया को हाईबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है। जिसमें जानवर अपने शरीर की गतिविधियों को धीमा कर सकते हैं। शरीर का तापमान हृदय गति और स्वसनदर काम हो सकता है। जानवर गहरी नींद जैसी स्थिति में महीनों तक बिना खाए पीए रह सकते हैं। भालू और हाइबरनेशन भालू मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्र में शीतल के दौरान हाइबरनेट कराते हैं। वे अपने शरीर में बसा जमा सकत ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान, वे गुफाओं या सुरक्षित स्थानों में छुपे रहते हैं।